Injo nakke kanreangang ku ngai iya <hesitation> kanrangan jangang injo janganga <hesitation> nyamang kalea dikanre apalagi lumu pole dagingna beh beh sanna i nyamanna apalagi punna ditumisi kecapmi beh elelelele anremo pole iya anremo pole kala betai nyamnna iya <hesitation> apalagi pole <hesitation> jangang <hesitation> apalagi injo punna jangang palekko a, boh iyami injo paling nyamang injo dikanre <hesitation> punna <hesitation> ditumisimi intubu <hesitation> punna ditumisimi intu na amminahangmi pole kecap-kecapna, <hesitation> ladana beh, anremo pole iya lumumi pole dagingna dikanre <hesitation> anu pole nakke kungai <hesitation> dumpi <hesitation> dumpi lapisi beh injo nyamang todo injo dikanre kah nasaba atu <hesitation> tujui lapisina <laughs> <hesitation> injo warnana lapisi a gammara kutte kah warna gahu i na coklat nampa tujui lapisina nampa punna dikanrei beh nyamanna. <hesitation> A lunrai dikanre <hesitation> inniji nakke punna dumpi injoji dumpi anu <hesitation> lapisi, rie to injo dikua <hesitation> jalangkote, a injo jalangkotea injo gampangji hajuangna pole <hesitation> tinggal anuji dipassadia <hesitation> mie <hesitation> tarigu, <hesitation> na ee wortel.